Naid mutikit om ka väega erinevit. Nääq suhtlõsõq mu teedäq, mõnõq suhtlõsõq ka helügaq niguq hainaritsigaq ja ja kilgiq ja sääntseq. Ja sis om sääntsit, kes hõngugaq suhtlõsõq. <hesitation> ja ma-i tiiäq või-ollaq jätväq määntsitki jälgi hindäst maaha, ma-i tiiäq kuklasõq näütüses vai. Vai mehidseq ju tands'vaq ütstõõsõlõ ka, et koh mesi om.